Akana buzha shɛ to go, aurɛ ata suna in, aka na abuzha shɛtɛ go abu abu shani ulaw bu pata ukushɛ akana a bu potari ukushɛ mani kumɛ to vuwo, abu zunɛ, yanɛ cin shɛ shɛ go, abu shɛ shɛ wan nani ata abu yashɛji buzha bwa tain, aka na abu bazonu in nɛ salɛ abu zunɛ in nɛ sala uwɛ ma manɛ na bana, manɛ ata way a ibɛ abu zha ba zono uwɛ nab u ushupa, bɛ zha zono manɛ ata guzhojɛ kpakɛ na bizha ba sugo bonzono uwɛri ga ba zono asha asha buyima guja mania ta ma hunto mugata mu guzhajɛ, ama abu zunɛ kuka izha shɛ yatu mo bizha ba ku bama iyi maya bu zhashɛ latumi ama aka ata ma guzhajɛ bɛ zha ba kuba uware bu ulatu bɛ namɛ soun nab utu zunɛ nɛ mani malo mu. Ibɛ po abu zha ba shɛ to go uwrɛ shɛto go in abu uwɛ mani ata a bushɛrɛ in ugata mani ata uwa hɛw abu yɛmaga jɛ in numane movuu ata ya mani guzhajɛ abu zunɛ haw uwɛna shep ata ata abuzuni tu wana ushipa ata ya yanji ya ya vundo ya hnuɛ uwɛna shɛpa nagu hɛya abu zunɛ akana abu zunɛ uwɛrɛ ata bɛzho kuba ma uwɛrɛ ata zha atula la manɛ ya twɛ rɛ manɛ ata bizha ba kuba, ulatu ata hinwɛ zhaya tano namɛ yatanɛ na mɛ bizha ba patana ɛ. Ya guzhaji, mami ata suwa wa abujɛ bɛzha hin koo nuku shɛ ganana manɛ ata ta namɛ samɛ aka na manɛ ata hin manɛ kpala mohuwu bu ku bɛ shɛ ya ma ni o bɛ irɛ uwo ma harɛ bɛ zha buna kubaya tumani ma yada yila binda binda bizha kuba ma izha mabu pana. Uwɛ ma manɛ majala tu uhuwu nana a hulu ata turun mani mata buzha ba kuba ta bunda bu asha bu go zono bizha ba kuba ta bindo bu nanɛ ya uwɛ bu lɛlɛ ya bɛ zha ba kuba azamiyama uyɛmaya bub utu hungani bizha bah in gayibɛ kazabana yabi enuko una mɛ ta bu yɛma gajɛ, ama yashɛ abu yashɛ ya abu zuni howin nɛ mani uzhashɛ ma bu la tumana gana ata o ibɛ po shɛ uwa ma ciyiko tu lani ibɛ du yashɛ uwɛ ma butu na yabɛ agba ma duma butu na yaabi soso na olugo butuna yabɛ in, uwɛ napo ba sɛshɛ na olugo butu na yabɛ gana ata yashɛ wɛnɛpo ada ga jɛn ciwuko buyɛ bɛ hin tu lacin mɛ wanipo use shɛ na olugo butu na yabɛ cihi ko ibɛ du ya wanɛ ida ama shɛ to go atwa ma ma duma ga na awuko tuna ama ada bɛzhɛ ba hɛ iyɛ bɛ oyula ga hurɛ biyɛ kwo.